والله، كيفية ربط الحزاء، <noise> ما أظن إني أقدر أفيدك. أنا أنصحك إنك <noise> تشوف <hesitation> مقاطع فيديو على تطبيق اليوتيوب. تشوف شلون يربطون الحذاء. وتتعلم مرة، يا تصيب يا تخطئ، بس لازم تتعلم أو شخص يعلمك على الطبيعة. أنا ما أقدر أحكي لك شلون تربط الحزاء كذا وأنا أتكلم معك. شلون يعني؟